الألات ممكن تنتج أشياء تشبه الفن لكن الفن الحقيقي مرتبط بالأبداع والمشاعر الأنسانية الألات تجدر تحاكي الأبداع بس ما رح توصل لعمق الأحاسيس والمشاعر اللي يجدر يعبر عنها الأنسان من خلال فنه وتاريخه وحضارته العميقة.